Iyato ma palapuki majama dikita tu mane <hesitation> eh wai mabusa ki iru sampe mabusaki di iru secukupna, namane kuande kiduka secukupna. <hesitation> Deduka to di pa dialan tumai keluargata <hesitation> apa apa lapurai dikungaseng tu mai sampungta. Anakta ka, entu duka dimalapu majama pa di tiru to kondisi keluarganta tu taiki, <hesitation> deduka to ke waleki lao ko tampang di tiro to tau maballo tena kande balao, tena songka, e mala pulu semangat duka lako anu to <hesitation> tampang la jamai tae di lamalonggo jamai te luballo si tiro, maballo hasilna mangka to, bisa bisa makarung karung diala. <noise>